أوك، الرقم الأول صفر خمسة تسعة ثلاثة سبعة ثمانية أربعة واحد تسعة، <hesitation> مثلًا لو في رقم ثاني واحد واحد اثنين خمسة أربعة ثلاثة تسع ثمانية سبعة، مثلً لو في رقم ثالت صفر خمسة صفر اثنين ستة اثنين صفر أربعة واحد ثلاثة.